اه الصين لها ثقافة عريقة جدا تتميز بانها محافظة على التقاليد غير الفنون القتالية والطعام تنوع في الصين، اه وانهم يحتفلوا باعياد راس السنة الصينية، وفي فلسفات مهمة زي الطوية. ويكون في